Jan atun ndekandu tiná, teó liná ñoo ihá kununi iin tuyen jun namen xoto'omen, onayi kachi nii tiná ndekada teku noní, ini ihá ndakuno tutene ndakuichó, ndekin kutundu tinan nguen niniño kutua ñene ndikan yuu me'e inka nduku ndeku nuni indni nachindo nandakua ndiken xuku nen kuan ngachí, menjunen tinake yeeme nga yukú.